Acara ulang tahun yang menurut sa ideal skali tu kaya <hesitation> mungkin dengan teman teman mungkin dapat senangnya sih tapi menurut sa kaya tidak terlalu ideal yang paling penting tu kaya macam, paling penting deng ideal tu macam tong satu keluarga aja duduk sembayang trus kaya cerita trus dong kaya kasih dong punya kalo kalo bagi sa tu ulang tahun hari dimana kitong dapat nilai nilai selanjutnya begitu jadi kaya penting skali kalo menurut sa penting skali <hesitation> keberadaan orang tua pas kitong ulang tahun begitu karna kitong butuh begitu, dengan sodara sodara yang mungkin tinggal dekat dengan kitong jadi kaya dong bisa bilang begitu slama ini di tong pu usia ini tu tong melakukan kesalahan apa begitu jadi kaya kitong juga tahu kitong harus rubah diri kemana, jadi yang paling ideal tu kaya macam de pu tempat tu pasti di rumah saja dengan sedikit orang begitu jadinya tong bisa lebih terbuka dan tahu begitu, trus yang paling penting tong <hesitation> ada sama sama dengan keluarga kecil begitu, dengan mungkin de pu makanan makanan, makanan makanan tu yang paling sering eh yang paling sering terus yang menurut sa ideal itu nasi kuning terus. <hesitation> Nasi kuning trus ikan bakar dengan de punya sayur sayur seperti acar, sayur acar ketimun kah itu dengan <hesitation> dengan ayam ayam, ayam tu su pasti ada sih dengan, itu saja de pu tempat tu cu-kaya cuma di rumah saja itu menurut sa ideal skali dengan su cukup skali begitu.